Kuugal ngal haanda e am, kangal woni kuugal nanngugo liƴƴi, koo kuugal nanngugo goɗɗe barooɗe feere to ladde, emi nefa iri ngal kuugal, kadi mi waawaa ngal, mi waawataa mi waɗa ngal, emi toroo Joomiraawo henda am e waɗuki iri ngal kuugal.